<hesitation> bɨŋcatǝyǝ la kɨtakǝ wǝǝ, bɨŋcarǝ wǝǝ pɨ láa ca rɨ ke mɨ <hesitation> duturǝ kǝ́ yǝ we ŋ ya ŋ náa ca wǝǝ wǝ́ mɨŋ nyiyǝ ŋwe ŋ no nuŋ kǝ́ ŋ ya náa ca oturu yǝ we ya lóo yo yǝ we ya lóo yo. Ŋ mɨ ca rɨ mɨ ŋ tiini mɨ ŋ yiili maa mɨɨ wɨlǝkpǝ mɨ otutuyǝ oturu ŋwe no otukoŋyǝ yɨ kpii ŋ mɨ yo mɨ kaa mɨ bɨŋrǝ we. <hesitation> pɨ láa ca ǝpɨŋyǝ wǝǝ wɨ lóo ru aɖɛ mɨ ŋ kafɨra tɨrɛ wɨ lǝ pǝ wǝǝ oturu pɨ lǝ fɨ bɨŋrǝ pɨ lah ca. Yitǝrǝ rɛ oturu azaa rɛ wǝǝ amaa pɨ lah lɔ ǝsǝǝpǝ rɛ wǝǝ oturu pɨ lǝ fɨ bɨŋrǝ pɨ ya pɨ láa ca.